Nue, Pepual, Besarr, Benyie, Becham, Betamibiepual, benyibenyi, Betnyi bie nyi, Benyi, Befnrr, Befnrr le ome, Beurr le bepual, Befurr le besatr, Bufurr le benyie, Oryi, Oryi le ome, Onyi le bepual, Onyi le besar, Onyi le benyie, Letel, Letel le ye nue, Letel le ye bepual, Letel le be benyie, Letel le be bechan, Letel le be besiesarr, Letel le be betami bepual, Letel lè be benyibenyi, Letel le be tami benyie, Letel be furr, Befurr le rme, Befurr be sarr, Letel le befurr le benyie